أوكي سأطرح عليكي سؤالين <hesitation> ما هي الأشياء اللي يعني تحبين تفعلينها في وق- أوجات فراغك? وليش تحبين تسوينها? <hesitation> ثاني شي يعني وش التجربة اللي غيرت حياتك? وكيف أثرت عليكي? أحس هذول السؤالين يفتحون لي المجال عشان الواحد يفهم إهتماماتهم وتجربتهم الشخصية، فهذا راح يساعدهم أكثر إنهم الواحد يتعرف عليهم بشكل أعمق ويفهمهم بشكل صحيح.